Nojah, inemiisil ummaq kas helleq vai tummõq hiusõq, vai vereväq vai. Muidoki hellepruuniq ja tummõpruuniq ja ku nii võttaq, sis näid um, noid hiusõvärve, kohki kümme vähämbält, või-ollaq katskümmend vai inämb.